beti kəngkəni galan jə nyuwa lɛi a kebɔ ləma, galan jə nyuwa lɛi kebɔ ləma. N delən a kumɔ deləni betɔ bwɛsən a nyuwa ləmai, ləma munɔ we, mɔ nəngə nən fulotəm nəl mi kaa jʊni bele a kəga munɔ gəmɨ, kəngkəni beti kəngkəniyo. Jʊ a bwɨ mə suwa mə galan jə nyuwale jə dəngle ləma, a jino kam jə dəngle ləma daagɔ ji wo ləma jə nyuwalei. A məndi mə kole kebɔ ləma, jʊ a bwɨ mə suwa nyɨyo kanjəlo gwam kəngkəni. Na mʊ mi munɔ keməni miso mʊ maale, delən mʊ nəngnɔ kemən mi mʊ nən kemən, mʊ yɨ yɨ a daagɔ nəbə woi, mu bəla bəla miso kaajəl komənle. Kəngkəniyo a daamɔ gəm kəngkəni na mi mʊno keməni a yəlam galan, nəngɔ jʊ ga bwɨ bweti kəngkəni jə saa kemənɔle nən wii. Jʊ a bwɨ beti kəngkəni a gola saatəm jə nyatəm ja dou swani, ja dau swanɔ ja be nən a lɔi. Jʊ ga bwɨ beti maa jʊni le, jʊ a bwɨ beti kəngkəni a gola saatəm jə swɨle jə saa jʊni jə nya, jə yɨle a wʊni nəl jino daule, nəl jino daale jə nyuwa ləmale ja dau kuuli. Jʊ a bwɨ kəngkəni a youli ni gəm kəngkəniyo, nəb kuuma laa kwaani, nəb kuuma laa kwaani Delən mʊ nyuwa bɔ wo gə jə kəshi nəblɛ a gola, jə jibɔ nəble kəngkənnɨ jibɔtəm nəbɔ a laa kwaan, delən mʊn nyuwabɔ wo gɔ ya ja ta nəla mʊgɔ lɔgɔ ja su nən gən ỵwa kemənɔ nyɔ disə jə dem kəng a nʊgɔ gəm. kəngkənɨ nəngɔ n maaji gɔ jə maa lɛi. Nəbni losamle təbə nəbɨ, nəbɔ kuu nəblei a gəlala nyo də kəngkənɨ delən mi wo, mi wo. Nəngɔ jʊga bwɨ mə suwa mə kəngkəniyo, beti kəngkəni ja nyuwabɔ ləma wo. A daam ni kəngkəniyo mi ləma wo n galan a daam ni gəm kəng kənɨ. Mən maa maa bulalɨ a joul nɨ gəm bə dou kəngkəni galanɔ fe joulni wʊni bə wo, bə ləga bɔ bə dɨɨlɨ. We bwɨ mə suwa nyi, kəngkəniyo a joul ni gəm bə douyo, nəfitəm gwam, nən yɔ bələn təmo gwami, jə suwagɔ <hesitation> daam ni kəngkəni ga bwɨla su kwaan, gə kəngkəni yɨm ni ga bwɨla su kwaan. Nəbɔ wʊ yamməle, mɨ jəjalən wo, mɨ jam wo, mɨ kaajəl wo. Mamɔ na mɨ mʊ nən kwaan mɨsɔ mʊn ten mamlɛ. Na mɨ mʊ nən kwaan mɨsɔ mʊn ten bʊla nasanaile n maam daala nəngən, a laa lai kwaan kəngkəni m maa bʊlatəm a mʊgɔ tɨbəl shenagɔ gəmɨ nan be mʊ ba mʊ saa jəjalən wʊni mʊn jalei mi mʊ nəngən a mʊgɔ lɔ ba mʊ saa jəjalən mʊ jalei <hesitation> tasagɔ win swar ga kemanɔ fʊlkʊblən nɔ win jəbɔ fulkʊbə nʊ. Nan jel mʊ ya mʊ jwiyo twam kemən misɔ mʊ jwiyo twam kemənɛ a kumgɔ gəm wʊnɨ ba mʊ ten jəjalənɛ mʊ jalei. Daam ni kəngkəni daam galan. A deləni mi nyo nan jel mi mʊ nəngnən mʊ nyuwa juwanle nan tika kila mʊ a twamɔ gəm, mʊ gunnei a suwa jamo nən, a maa jʊni a nən, a maa jʊni a nən. Kəngkəni mi wo, daamə kəngkəniyo miso mʊn twam bwesənle mʊn jou jangajəl a gəgəm twam gən a tumʊn twamagɔ na mʊ ni gənbɔ keməni, Nəngɔ jʊ a bwɨ mə daaamɔ kəngkəni daam galan. Delən na bwenʊ su fəlen nəngɔ mʊ jou jangajela gə gəm mʊ ga be ban twami gəni a mwal nən sʊgɔl a be ba jʊng a kəga mʊnɔ gəm yɔ maa mi jʊniyo a mwal a su yɔ maa, yo dou mi jʊniyo a su yɔ dou. Na mou nə bʊlali mʊ <noise> nʊni mʊ nəngən nən jʊni a bʊ a daagɔ mʊ woyo, jʊ mʊ maa gəmle na jəjalən wo na beyo bwenʊni a tumʊn twamai nə gən jəjaləna ja Na lamfəngiyo belle dalɨ mʊnɔ gəm. Kəngkəni mi wo. Daamɔ kəngkəniyo daam galan, a na bɔ na delən, daamɔ deləniyo mʊn yɨ yɨ jəbo nəbo, na <hesitation> juwan buwanle nan gun yɔ lɔ kɨlamɔi nən nən jəjaləno, kəngkəni mi wo tʊlɔ su kwaan.